kuliko naam dekee baree hagar buluu ursun afadhalin nam deke neti many gubaa irrit hidetee woan naftin tee duraan takaa hinmidasin midasitaa duub woansuun lila si karkartii urrg atin bare atin hinbeen dete buult baren sun sihinkarkartuu.